هو، نن لږ خاموش یم ځکه چې ذهن مې ډېر بوخت دی. خو دا خاموشي کله نا کله ښه هم وي، ځکه فکر کولو ته وخت راکوي. ځینې وختونه خبرې کول ضروري نه وي، یوازې اوریدل هم کافي وي. تاسو څنګه یاست؟ نن ستاسو ورځ څنګه تېریږي؟